Sen na kat ta rof, nyo nating tagei ror ya, tan fo vainy finei ri nating manaats ror, manaats ror fo ves vainy. Ri te nongon tsue, kat ror fo binun gge gima rof, kaa na rod, ri nating kat ror ya, mes nainy ri pinin nongon tsue ge manaats ro fo vegiau ri nating kat ror ya ri nating kat vavis fo ka oke kima rof. Ge nating kat vavis non fo ves lain te ka ma nongon ge manaats faarof fo vegiau nating kat babainy tsun rori. Nainy ri nating manaat ror fo mes guei, ri nating kat rori, ri te manaats fo mes nainy ri vegiau ror tsuri. <noise>